Raha resaky nahandro zagny moa izy da mitovitovy amignagn'olo aby avao andrahoigna aby ny hen'omby ritry, <hesitation> hena kisoa ritra, ka ma koa hoe amignagny da lokagnay agny ohatry oe ravikazaha miaro hena kisoa, de eo koa ny sakafo nentim-paharazany d'origine ao ny tongoarondra io tongoarondra io sha, i rondra io zash andrahoy ame andrahoy e vary, la fa ho ritry e vary igny da alaignao e rondra efa voasasagnao igny da sihifignao e ragnony, da atengignao ambogniny ao izy da avadikagnao indraiky, de la fa masaky e vary igny bataignao de miaramasaky ammignazy ao rondra de igny amin'izay vao asia sira, miaraky masaky vary miaro laoka, da fa zay koa zagny da efa agnisany sakafo mampiavaky anahy amin'azy.